Oje ene ni itsekiri obe eyen wo ma re obon ale wo wa re gba ra eja wa ra ogolo wo wa ka da ra beletete tie ore kan keren ti aka aka kpe wun umeni egin umeni re do lealeghe oje re we gbe ta wo ma da to inoli wo ka gbe eyen ni una gba gue kuro wo ka gbe mi una do jolo ro o ma jolo ro wo ka gba ugun yan gba jolo guo do jolo wa ara bi filter re dede wo ka gbe ni una wo ma gbe ni una kuri wo waka gborou ni uwe ireye ogolo gbi gbe re <noise> wo gbe ni <noise> uli re wa inu ututa ni itariko ti wo ra ren wa mu ni iri goja ti wo ra ren ka muni wo ka jolo bele ututa ni do ye loo lau ti ka jolo lo di jolo wa ra ni ulo we do jolo wa ara di urun do wa ara ira eren oje wa no gba gborou ni una re do jolo ara so wa ma to kitchen reke beletete we wo mimi ogolo re we wi ka mu mu ni eja we o ma si eja mimi oma gue kuro wo ka gbe o nu ni una oka se balo bolo wo ka gbe gba yo kula kula ti wi ara ro we Oma wu uwo di o se ke fish di o se eja omi wo ka yoro kula kula mee ka like ro wo ka jolo yoo wo ma yoo gba do mi eren so nu kuro wo ka gba omi tuntun gba jolo wo ma ra gua kuro wo ka mu ni oje we oje we gba da gborou maggi re ti wo fe mu ni wo ka da mu ni umeni ren urun ti aka kpe lirneni ran o ne ti ka tin ore to ka se ren tia fo sisi meeren wo ka fo meeji wo ka mu ewo loka ni feri oka don ran ti o gba gba da gborou mo mu uweague biri urun dede ni ren o no gbo ron gbe ta dede ira bobo wo ka du gbu kwa okan wo wa datu re guen guen wo ka mu ni imo no ka ta o i ka gborou keke ke ke ke ke ke ke ke gba gbo rou ahwo no calculate ro ubo ti owa to di we si agbe si oma da jolo gbo rou kekeke ke ke ke ke ke oto ubo ti wo calculate ro gba gbe si ren wo ka da set ewo ti hit ghe fe ne de mi ka ne wo ka da gbe ewo we ni una ewo tie were mo ka da gbe ni una wo ka da ni o ka wo ara oka gbe ni ara wo ka da gbe si ino ka da gu6usin teri itsekiri usin owun agba je obe eyen Usin we ke mo ma gun kuri mo ma gbe mo ma jolo se ira bobo mo ka filter mo la la mu urun ni abe ro mo ka filter ro kurt gba mu ekpo ni utasun mi mo ka da usin lee ni no ma da gun usin we gba gun we o run ni kekere gbaro gba ni gba se gin gin ofe wo ara re mo ma gbe si ira bobo itse lairi ti loo ri we a ka je egin bobo etan ti daden oma se okan o meji o ma da gbe ni una gba jolo se do jolo ro wo ka mu ni usin gba gun gun na ra gun ara owun re se egun obobo usin obobo we biri obe we biri ewo ti wo ne oje we ni dede owu we eren ka se ti obe eyen oke ji ka se ti oje ti ise kiri ka se epuru iwo wa se epuru wo wa be orusun re be ataan re muni oma se koko dede wo wo ko ni ara wo ka gue de fene fene gba fer gba ko si pot ogolo ti wo fe lo we wo mu ni uili wa mu omilo ni iyanyan ni. Tie tie ren o omilo iyanyan hoo bi <hesitation> igbefilo tie igba filo maye ju o ka leghe oje gba ro wo ka mu dede ni wo ka ko ni ara wo ka da ni omi epufu wee wo ka gbe mi ri gba ta teri itsekiri oritse do bless aghan biri even ireye mi ven aghan ewa ran te ri o ka so wo wa ri oje we gba gbe ka wo ka da mu ike wun re ni bobo ka mu ra iloli ni but we se ireye dede ka owun orun we ma ne iluru aka mu ikewun we ni aka nwu eja fe ni oma da se eja gbigbe oka jolo gwe wo ka ni bobo da je de aka ko ni a ka ko ikelo ni gba ko dede ni gba nwu ubeague ka ko mess ni o kaa gborou wo wa o ma gborou uruna gba se ghan o fe thick kekere o ka tha da aka gbe si usm keren aka gun sabni arabgun si we ni ke wa gba je epuru olad re wo gba orusun keren gba to ekpo and itsekiri vi ma fe je ekpo a wa mu ukangue tie ni ubangue tie gba mu ni egbe ti itsekiri gba te se toro gere were itsekiri ka sebonkanmu wangue tie ni ino ekpo we o ka gba orusun or atan re gba je o ka mu usin mulu eren ti epuru then gba ti itsekiri. Igbagba kpogiri wé ikpogiri we ana gberen wo gberen kpogiri wéè wa gberen gba jo but o wa browon o wa sé gigi emi ikpogiri wé no ka mu iwo re ni wo ka yanya re ni wo ka mu omilo re níí wo ka ko ghan gba ko ni bo ogolo ne wo ka lo dede di o wa ara wo ka sé dédé do wo ara even aghan bobo itsekiri a ka mọ mu ogolo mimi tié ni oma okan meji a ka mu ni ino a ka lo dédé ni ara gba sé gbagba kposiri wé wa lo beletietie ni wa mu orugbo tieni even umeni wé a ka kpé mu ni gbagba kpogiri wé a ka mu tie ni o wa da sé eje mimi wa felo were eran wo ma lé eran wé sisi igbagba kpogiri wé kenetun bi toro sisi itsekiri wé we ma lé a mu ututa ni téri gin émi ututa wé má à kpa émi kpo gin wé téri difference wino wo wa lé were gba mu urun dedé ni omi eran wé dedé ti o jolo senga wo ka gba gba sé oje wé usin keren a gba je wo mi ni gba orusun gba je é buru ti ee si igbagba ikpogiri itsekiri wé and éja mimi wé owa yọ keren owa yóò ma yo kuro mo ka koni dede ka wo ara gba jẹ Then owo itsekiri ene gba sé owo itsekiri wo wa gbé omi una ogolo gbo gbe re egi dije re sisi ireyé bobo éè ka je bottle itsekiri aghan ka mu mi gere do gba ta wo wa mu égidije ni owo wé ogolo ti wo fé lo wé wo ma lo dede ni ara kuro wo ka da omi ni pot wo ka da ogolo wé dede o wa wi una gba gborom iden wo ka mu garri tie ni gba jirim jirin so that do ma ne eso ira eren wé ké wo ka mu ikanun re ni owumuma re ni urun ti o si bo dé dé wo ka muni o kpé no gboron gbe wo ara gba ta den ekpo itsekiri ọrọnrọn ekpo itsekiri wo wa muni wo ka ka re obon gba ráà o ma sé mi no ka wo obon ren o ma to obon wo ka biro gin wo ma fẹ ekpo itsekiri wo wa ra wo wada ni o laa ru ti o gba ruwe wo ka di uku jere ni so o gba re wé wo wa ka gba ewo ré gbe sée gbe séè wo kpé jirin gbe se gbe sé ira eran dédé fẹnẹfẹnẹ di uwo éè si mo mu ekpo wé ni wé wo gble sin gba mu ni omi gba filter gba da ni do gbe dir gba wo ara bobo ka ko dé éè sé ireyé dede ka jé but to ka je idé ka ko idé mi wo ka ko eja tie tié ghan ikaka dedé a ko ni o Ekpo rẹ wo rẹn wo jiria kekere gba jirin gba ko dede ni wo ma da sé dédé fẹnẹfene o wo ara dede wo ara ekpo wo ara re wo ka da gbe usin ni una wo ka da gun usin wo ka da gbe ni eian ti owo itsekiri one ọkan ti itsekiri ka sé ti a ka wun igbagba ofofo igbagba ofofo wo wara ikanranbo wo wa ra ikanranbo ira bobo wo wa ra eren o depend eran wo némi ra ifun eren wo né mi ra ọsọ iwo ka ra wo némi ra ikan ranbo wo kara idé bobo ka je im ekpé a ka ko dede a ka ko ni ara wo wa lo ogolo wé wa mu ni igbagba ofofo wo wa mu ni iwo kpé ra mu iyanyan biri uran ghan ni ti me ka wo kpé wa ko dédé ni wo wa lo dede ni ara wo ka sé ko ikanranbo ni wo ka sé iwo wa ri owa ka gbọrọn gba ta eren oje ti itsekiri ka sé oje gbe igbagba ofofo o kpé ne okan ti ene ka wun <hesitation> óje garri bobo ka kpe wun ka beli ikanranbo mi obeli ikanranbo ni mo kpe okeji wé erenwé ké wo némi fo orugbo wó lo ogolo mumi lo biri ututa ni ara wo ka gbé ékpo re ni una wo wa re ututa ọkan ni wo ka mu eren ka sé wo mada té eren kuro wo ka da ogolo re ni Oma da ogolo ren ni orugbo re wo jolo fọ rẹn wo ka mu wo ka ko imaggi re biri urun gba ko eran wé gba komi eren wé éè ka ne tomatoea oyibo ogolo mimi to ka ta owun a gbe sé è ogoli mimi wé ka don owun ré sé emi biri ututa <hesitation> orugbo wé ti wa té gba sé <hesitation> ọbẹli karanbọ ni